सिल्वर मुण्जे चांदी चो कलर यो कलर मेडलांगाय असता। या कलर ची चांदी सुधा असता मानं टेकां चांदी चो कलर मुन्तात। दिसपाक जितको बरो दिसता तितकी तेची शाइन सुधा मरुंग जाता। निबार पडला काए चकचकता अनि समको बेस्ट हेऱया भाषेण लांमसुन सुधा दिसता।